e ɗon lkiso ɗo inde leɗɗe awete nder bade fa bade beyda woɗugo e nenni fina tawa meɗen fu be bawo dammuga he awobe leɗɗeji naerteji, nder wuro. Amma em batcoto ɗemgal janangal gollitiren. Enen to wiwma liso no sai lisoto tokkata nange ira nono guhuen kambe bo e godi som fulawa e wodi, rosi e wodi, lilli e wodi, dahila e wodi irisi e wodi, begonia, ndafoɗiam marigol, aliyo, iraɗe ɗe nandi e muɗum.